Avval qayiqni tekshirib, yelkanlar va boshqa uskunalarning to‘g‘ri ishlashini ta'minlayman. Keyin, suv va oziq-ovqat zaxiralarini tayyorlab, navigatsiya xaritalari va GPS qurilmalarini olib chiqaman. Hayotiy xavfsizlik choralarini ko‘rish uchun qayiqda qutqarish vositalarini ham joylashtiraman.